annin <hesitation> dursaa won guddio bitede <hesitation> mi kinkinen kanna, <hesitation> ammotu amtan mii kan illale mallan wollipa ed pochi tinti uf kasit uf kasa dabe iyyo kadi tinti wontan dudu ishia worrit lakise, <hesitation> dubattan amtan sila <hesitation> wonnan sikaded mii kan kasambonii ni ,mi kan ardabba ardabbe deke pochi sunif dekke amma kaddi taan lipeddun borbaddede dufeni ili mal anin lippe rawodet mi kinki kaan amtan sirra bithed kan ijemmedannii